البوشار أنا يعجبني البوشار والاسناكس البسيطة اللي بجمبه مثل الشيبس البسكويت هي الجصص البسيطة اللي تخطف القلب الصراحة هي الاسناكات بسيطة بأكلها بسيطة ب لكنها غير صحية خليني أحكي أنها عادة مو مو صحية الصراحة يعني.